Ma valinuq iks soolatsõs- suupistõq, sell et makõiso um mul viimätsel aol um peris ärq kaonuq. Ma joba inämbüisi vali midägi soolast, ku saa.